بالنسبة لي أكبر مشكلة تواجه العالم اليوم هي التغيرات المناخية على خاطرها تأثر على البيئة بشكل كبير، ارتفاع درجات الحرارة وفما ذوبان الجليد، وفما برشا تسونامي وبرشا فياضانات وعواصف وبرشا حاجات حصيل والمشاكل تأثر على الحياة البرية تأثر زادا عالمحصول والإنتاج متاع الفلاحين وتؤدي للفقر معناها ونزوح جماعي.